He xaña'a chiatua no'ona naidaku kiti nii kuu vilu, ajan ndaka chón yono'o kini ngaxachí na'a uu vilu chionoguo jan kiviti no'o xamokoyo, iin xhiti iin ti chó iin tinriviti xamote xunitu tu tu luchi njaña'a kiti nuchi cho'o tuu njana ninda'a vilu nani kuu chón koto chon keta kotuni xente kakun xo'o xute kaxan kenti teyo'o hua nunjuana ini njankuana inixa'a nuu nda'a va'a kiti yuan kuu choni kuu vilu ninguu njan kitinjan kaxan neti yo'ó hua tanga ninana nga kiti yuan.